بالنسبا ليا نحب نطيب في الدار, على خاطر كتطيب في الدار تختار المكونات اللي تحبه, وتنجم تحضر الأطباخ اللي تحبها على ذوقك الخاص, وحتى حد كما يختار معاك, التطييب في الدار يعطيك وقت باهي برشا مع العايلة والأصحاب, أما في المطعم صحيح إنه تجربا حلوة برشا وبتتخرج مالروتين التطييب في الدار, أما ماتعطيكش نفس المتا والشعور اللي تحس بيه, كيتطيب في دارك, وبإيدك.